nyt on heinäkuun kahdeskymmeneskuudes päivä tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkolme olemme Sallan Kallungin kylässä Ketola-nimisessä talossa ja haastateltavana on talon isäntä Jaakko Albin Ketola hän on syntynyt huhtikuun yhdentenätoista päivänä tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäkaksi tässä samassa kylässä jossa hän on siitä myöten asunut
joo tässä minä olen tässä
no muistellaanpa sitä miten te jouduitte sinne tukinajoon kaikkein
no se se täytyi mennä silloin että tuota minulla oli iso perhe ja tuota täällä ei ollut tienahommia ja syrjätienoja piti talvella kulkea hakemassa ja minä siellä olin sitten niin seitsemän viikkoa siellä tukinajossa ja sitten kävi niin onnettomasti että -- vongattiin tiliä sitten niin tuota viikon toista ja sitä ei tiliä saanutkaan ja meillä on pakko lähteä niin kun ei hevoselle ollut mitä antaa pakko lähteä niin ei ollut heiniä - siellä muuta kuin sitä leipää möykkyä oli kyllä sitä sitä kyllä hevoselle annettiin ja se oli pakko lähteä sinne se jäi tilit ja kaikki niin tuota passit ja kaikki siellä ne on niin
ne jäi aivan saamatta
joo siellä ne on passit ja kaikki ja tilit siellä ne on - Venäjä vaan se oli semmoinen urakoitsija siinä rautatiellä rautatielle - sitä Muurmannin rataa kun tehtiin se oli silloin urakoitsijan töissä me olimme niin se - ratapölkkyjä ajettiin ja niin sitä piti lähteä niin tyhjin käsin ja sinne tili jäi ja mitä siitä maksua oli niin minä kyllä tienasin aivan hyvästi niin kyllä siitä mitä maksua luvattiin mutta sinne jäi lähde vain tyhjänä ja siellä pysy
no mitä varten ne eivät niitä maksaneet
no siellä kun oli semmoista kälmeyttä niin ne urakoitsijat ne semmoista - ei mikä - ei rahaa saa ei rahaa saa ei rahaa saa odottakaa odottakaa ja sitä odotettiin ja odotettiin ja sitten ei - meitä oli monta hevosta ja sitten ei tullut sitä rahaa se oli pakko lähteä sitten joka päivä - oltiin yhteydessä - mutta ei ei muuta kuin lähde vain niin tuota pois ja minä kyllä mitä itse laskin niin minä kyllä tienasin siinä sillä tukinajolla mutta sinne se jäi tyhjin käsin tulin ja sitten sitten tuli tämä tämä tämä kun se tuli sieltä tämä aseiden ajo sieltä Kannanlahdesta siinä sitten olin rahdinajossa joita ajettiin silloin niin on kai teillä tieto tiedossa ne tiedot olleet siitä
no en minä paljon tiedä kertokaapas
joo ja se oli se kova rahdinajo kun aseita - Englannista tuotiin tuolta kautta niin muualta ei saanut ja sitten täältä hevosilla Kannanlahdesta ajettiin niin Venäjän puolelta tänne ja niin läpi Suomen tuonne Venäjälle sinne - sinne sinne Pietariin ja Moskovaan ja sinne ne vietiin ne aseet ja niitä oli sillä oli se oli pakko - joka paikasta Suomesta oli hevosia ajossa täällä se oli kova liike silloin ja siinä sitä ajettiin sitten ja ja se loppui sitten kun keli loppui niin se ajo ja poromiehenä minä kanssa olen ollut
kertokaapas niistä porohommista
minä olin minä olin poromiehenäkin niin tuota ja minun isä kun oli kanssa poromies ja olinhan minä poromiehenä niin kauan aikaa ja minulla sitten silloin kun Suomen sisäinen sota oli minä olin talven tuolla vartioväessä tuolla tuolla entisellä Sallan kirkolla ja tulin kotiin yöllä tulinkin vielä suksella sieltä yli selkosen ja lähdin aamulla heinään ja kävin tuolta jokivarresta heinässä sillä aikana talo paloi sisustoineen ja päivineen ja märkä joukko jäi taivastantereelle eikä paljon leipää mistä ottaa semmoinen se oli kokemus ja kesällä meni hevonen rimpeen ainoa hevonen ja nyt on mies puhdas ja ja niin minä niin - kovalla yrityksellä niin itse minä talon tein aivan näillä nyrkeillä niin se ei ollut sahaa silloin muuta kuin kirveellä pälkkiä ja salvaa niin hirret semmoista se oli homma silloin mutta itse minä talon tein ja ja talvisodassa se poltettiin ja sitten minä kaksi tein jälkeen tähän tämä on nyt kolmas tällä jalalla
mitenkäs sen toisen kävi
no se poltti niin sota toisenkin talon silloin talvisodassa poltettiin niin se toinen talo ja sitten se ensimmäinen ja sitten - poltettiin se välirauha se saksalaisen saksalaiset poltti sitten me mentiin evakkoon täältä kaikki korjattiin ja - sitten tultiin evakosta ja tehtiin kolmas talo tähän tälle jalalle ja sitten minulla minulla oli kaksi poikaa tuolla - no kolmekin se oli kolmas se oli pajalla - Rovaniemessä kolmas poika ja tuolla sodassa se oli seitsemän vuotta kaksi poikaa siellä sodassa kun se välirauhankin sitä oli vähän aikaa ja sitten se se toinen poika - tämä toinen poika jäi sai sitten semmoisen taudin sieltä ja se kuoli sitten myöhempään täällä kotonaan sillä on talo tuolla tehtiin tuolla tie varressa ja ja sitten se - se toinen poika niin se se kaatui siellä ja ja minä sitten hain eläkettä ja se ei kuin hylättiin ja sitten muuttui tämä laki niin viimeksi niin minä hain uudestaan ei kuin hylättiin se taaskin niin sitten niin tuota minulla kävi silloin niin veriin että tuota isänmaata puolesta oli silloin isänmaan kun minä ase kädessä seison punaisia vastaan ja ja - nyt minulla ei ole isänmaata kun kotimaa eikä minulla ole - tuota tuota isänmaata enää kun kotimaa se juuri teki sen että kun ei eläkettä pojalle annettu meille - minulla emäntä oli vielä sairas sairaalloinen toistakymmentä vuotta se se oli vielä elossa silloin ei saanut eläkettä niin se minulla on karvastellut sitten niin se se samainen seikka että minulla on niin karvastellut että minä en ole minulla on niin niin karvas että minä en äänestä en mitään enää en mitään sen minä olen - enkä minä äänestä sitten ei ole sitä ei ole isänmaata minulla kun kotimaa tämä maa on tässä nyt missä minä asun - ja minä olen tuota lehtiinkin niin monta kertaa niin kun minulla olisi minulla kun kädet rupesi tärähtelemään no ei saata kirjoittaa enää ei tule selvää kun jos minulla olisi kädet terveet niin kyllähän minä olisin lehtiin lykännyt tuon mutta eihän ne paina että siitä olisi lykätä
millä perusteella ne on hylännyt
no - varallisuudesta minä - mikä varakas ole semmoiset kun täältä kunnanmies antoi niin se oli siinä kaikki ja minä valitinkin eikä se auttanut sekään vaikka minä todistukset otin kaikki niin kylästä siitä oli vaikka minkä veikari että ei se ole poika kotona ollutkaan kun sehän on muualla asunutkin niin eihän se ole kotihommassa ja ei ikinä muualla kuin tienassa kävi ja tuli kotiin niin kuin minäkin yhdessä tiena semmoiset verukkeet ne oli niin kyllä se oli kyllä se oli niin tuota kyllä minulla on vieläkin karvastelee sydäntä että voi kurja kun minä olisin varakas ollut mutta kun ei mitään varaa muuta kuin mitä kovalla kynnellä saat niin tuota elämisen se oli kovaa se homma mutta nyt kun nyt minä kyllä olen niin nyt minä kyllä olen niin nyt minä kyllä elän minä olen tilan pojalle antanut elatusta vastaan ja nyt minä kyllä niin tuota meinaan elää niin niin kauan kun kuolen että ei minua kyllä nyt ole hätää ja minä annoin pojalle niin velattoman tilan tämmöisen tilan tässä niin metsineen maineen päivineen joo ja ja poika sitten työ laittautunut autohomman tähän niin sillä on kolme autoa niin kaksi lähtee maitolinjalle ja kolmas on tuolla pölliajossa ja --- se ei sitä maanviljelystä tule silloin niin semmoiset hommat ne on
kukas maanviljelyksestä huolehtii
no se on niin vähän että ei mitä ei minusta ole enää huolehtija kyllä puhua saa mutta ei ole muuta joo se oli se se oli - kyllä minun elämä niin sitten ei sitten ei toisella ole niin sitten ei ole toisella tässä kunnassa niin raskasta elämää kun minä semmoinen joukko oli - seitsemän lasta oli alaikäistä lasta ja ja kun minä miehiksi sain niin - kyllä ne hyvänä heilui tuolla rintamallakin kyllä se oli sitä ei sitä ei ihminen lujemmasti elä niin tätä - kuin minä olen perheeni elättänyt ja itseni maata viljellyt kyllä olen minä maassa jo koska vuosi tulee täysi siitä on kyllä saanut niin että tuota vuotuisen leivänkin - toisinaan että ei ole tarvinnut ostaa mutta ja perunoita ja mutta kun täällä se pakkanen on paha vieras se se aina tekee tuhoja sitten minä silloin silloin minulla oli poroja sataviisikymmentä lukuporoa silloin kun minulla se tulipalo kävi se sen talon - silloin kapinatalvena
muuten paloiko se itsekseen vai sytyttikö joku
ei kukaan kun aivan vahingontuli jo vahingontuli vain minulla emäntä pirtissä ja sängynkannelle oli nukkunut ja ja se sitten aina että kun hän heräsi mikä rätinä se kuului räsähteli no hän lopulta hyppäsi niin siinä oli kolme kamaria ja keittiö pirtistä meni keittiön ovi ja kamari ja hän meni ja keittiön - oven hän ruopaisee niin jo liekki heti niin tuli pirtti sieltä mistä lienee piipun juuresta - syttynyt se oli vain vahingontuli ei - ei täällä kukaan polta toisen taloja eikä eikä itsekään no - eihän se ollut vakuudessa paljon mistään vanha aikaan kaksi ja kaksituhattakahdeksansataa oli vakuutus ja semmoinen rakennus ja kuusitoista vuotta asuttiin vasta no - meni sisustoineen päivineen aivan alastomat lapset jäi niin tuota taivastantereelle ja kesällä sitten tuonne tuolla missä tuolla autiossa niin - se oli autiona se mökki silloin se oli mökki siinä silloin semmoinen pienoinen mökki ja se oli autiona ja -- minä menin sinne asumaan silloin kesällä ja lapsi sai palohaavat ja kuoli sitten silloin kesällä semmoinen se oli semmoista se oli tapauksia mutta ei siinä auttanut väsyminen ei kun kovemmasti yrittämään pani
no oletteko te siellä Venäjällä ollut tukinajossa muuta kertaa kuin sen josta jo oli puhe
en minä ole kuin yhden kerran siellä Venäjällä tukinajossa ollut ja olen minä Ruotsissa kanssa kulkenut jonkun matkaa mutta en minä ole siellä töissä mutta minä olen muuten käynyt huvikseni siellä kerran
no täällä kotimaassa te olette kyllä ollut
täällä minä kyllä olen ollut enpä minä ylempänä kuin tässä Kuusamon puolella ja olen minä Posiollakin ollut - en minä Kuusamon puolella ole ollut kun Posiolla minä olin muutamana talvena tukinajossa sitten tuossa Kemijärvessä Joutjärvessä ja siellä minä olen kierrellyt ja ja täällä Sodankylässä ja eli Savukoskella ja Pelkosenniemen siellä minä olin tukinajossa sitten tässä kunnassa joo en minä sen ylempänä ole ollut tukinajossakaan kyllä minä kyllä minä olin semmoinen tukinajaja että sitten ei toista löytynyt kovempaa niin - se oli kyllä se kun kovalla - joka oli pehmeä yritys ei sieltä saanut ei niin mitä mutta joka kovasti yritti niin tuota aina sieltä vähän sai aina sieltä perheelle oli mitä tuoda ja tarpeisiin kanssa rahaa mitä tarvittiin semmoista se oli se elämä
no minkälaiset ne kaikkein vanhimpaan aikaan mitä muistatte oli ne se eläminen siellä savotassa
niin täällä niin se oli se oli elämä täällä semmoinen että silloin ei silloin ei ollut se oli yhdellä - se oli semmoinen perheessä yksi pata jolla keitettiin niin se keitto ja - suuri perhe oli niin meilläkin niin se keitto että se oli pirtissä patapölkky johon se kannettiin sieltä se oli kovassa se keittopaikka se pata ja kannettiin pirttiin ja sitten itse kenelläkin oli kuppi niin semmoinen puukuppi ja siihen emäntä pani sitten niin keittoa ja siitä söivät niin siitä päästä kävivät aina noutamassa semmoista se oli semmoista se oli mallia siihen aikaan mutta sitä lihaa sitä kyllä syötiin ennen ennen enempi kuin nykyisin se oli isävainajalla kun oli minä muistan minä olin poikanen niin sillä on iso porokarja ja kun ei käynyt se lihakauppa muuta kuin mitä Rovaniemen markkinoille vietiin noita paisteja ja niitä perseitä kaikki etupäät niitä ei ollut ostajia niin kaikki se piti syödä itse sitä kuivaa lihaa sitten oli ympäri vuosia joo ja lintuja oli ennen ka lintuja pyydettiin syksyllä niin tuota sitten oli talvellakin sai niitä suolattiin semmoiseen astiaan kun lintujakin oli sitä pyydettiin lintuja
no minkäslaista se elämä siellä savotassa oli silloin vanhaan aivan vanhaa aikaan
no se siellä oli kyllä niin tuota se oli se - siellä elämä semmoinen että se piti itse kämppä tehdä kun meni ruukista niin otit metsän se piti tehdä omin kostinsa kämppä se tehtiin niin hongista -- hongista kämppä ja piisi loukkoon ei silloin kokkia ollut kämpillä muuta kuin ritsi sitten ja pikku pikkuinen pyörykkä oli niin ja se sitä kun käristi kyllä sitä ruoka oli sitä lihaa läskiä ja leipää ja sitä kyllä oli niin sitä käristettiin läskiä aina ja keitettiin lihaa illalla ja aamulla käristettiin läskiä ja syötiin ja ja ja niin lähdettiin metsään ja tultiin ja laitettiin taas liha kiehumaan sieltä joku mies metsästä - ennemmin lähti että tuo liha kiehumaan ja kahvin keittää kun joka ensimmäiseksi meni se keitti jo kahvit ja laittoi lihat kiehumaan ja kämppä oli kylmä kun sinne meni illalla kun tulit töistä ei ollut kokkia siihen aikaan ja se piti itse tehdä niin kämppä omin kostinsa ruukista velkaa otat ja teet kämpän niin ja se oli se maksut - nehän maksoivat minkä - ei silloin auttanut lakkoileminen eikä siitä ollut puhettakaan ne maksoivat minkä tykkäsi se paikkoja myöten silloinkin sai jo joka huonoon paikkaan ei ei niistä ei niistä saanut perheen tukia kun sattui huonoon paikkaan kyllä se mutta jos sattui hyvään paikkaan niin minä kyllä silloin minä kyllä jonkun kerran tienasin kyllä krouvisti kun satun semmoiseen paikkaan niin tässäkin - mikäs siitä on nyt tässäkin olin tässä oli - no Märkäjärven tuossa tällä välillä savotan ruotsalaisen ajoon ja silloin minä vain kyllä tienasin eihän minä olisi tässä jos minä en olisi tienannut sinä kolmena talvena minä tienasin kun kovasti yritin minä tienasin silloin ja ja ja tein talon ja ja maksoin velkani se oli täytyi velka ottaa silloin kun eihän sitä muuten päässyt pankista velkaa - otin ja ja kun minä tienasin niin minä maksoin pankkiin velkani niin minä tienasin tässä kun oli silloin silloin ennen sotia se oli paljon ennen sotia silloin espanjaa kun oli täällä niin - sinä talvena minä se oli justiin se hyvä tiena minä tienasin kyllä tässä niin tuota silloin erkauduin velkametsältä talon löin pystyyn ja
no sitä piti ennen aikaan nousta aikaisin töihin savotassa
aikaisin siellä piti nousta niin se oli hevonen ruokkia jo kuuteen mennessä ja silloin sitä lähdettiin ja ruuat jo illalla käristykset laitettiin niin aamuksi kun se oli varhain lähtö se lämmitettiin se ja silloin se syötiin ja silloin sitä lähdettiin ja ja illalla taas tuolla meni aina seitsemäänkin ja kahdeksaankin kun tuli sieltä kämpälle ja - koko päivän syömättä siellä oli
no minkälaisia ne ajot entisaikaiset ajot oli nykyisin verrattuna
voi jee se oli silloin kun minä olin poikanen minä olen ensi kerran savotassa silloin niin silloin oli puupohjareet ja puujantantaarat ei silloin ollut rautoja reessä eikä mitään niin muuta kun loma pankoissa oli niin tuota ja täysipitkänä puuta ajettiin niin ei sitä ollut niin kuin nykyisinkin raudat raudoitetut reet ei muuta kuin puupohjareet ja puujantantaarat tapissa ja se kolme lomaa pankkoon niin jossa ne ei tukit pysy siinä semmoista se oli ennen kyllä se on kyllä se oli elämää se
no ne ajotietkään ei ollut kovin hyvät
ei ei se ollut ja sitten minä tuolla tähän minä palaan vielä tähän poroasiaan niin tuota se minulla jäi äsken kesken se poroasia kun minulla oli sataviisikymmentä poroa ja ja ja ne täytyi myydä sitten kun talo paloi että sai pystyi tekemään talon ja sittenkin minulla oli pitkin aikaa kun se tämä sota hävitti kaikki sitten ei jäänyt merkkiäkään poron merkki merkki jäi mutta ei poroja
onko teillä nyt enää poroja
ei ole minä en laittanut kun tulin tuolta evakosta niin en minä - kun minä tunsin vanhuudenkin jo niin että siellä kun pitää olla myötään matkassa niin kun poroja porot jolla on ei ne sillä että minä laitan ja tuolla pidän mutta ne pitää olla hoitamassa aina niitä siellä ja ja keräämässä kokoon ja merkitä vasat ja sillä lailla ja tappaa tappoporot ja sillä lailla siellä pitäisi olla myötään matkassa kyllä niin yksin tuumin toisten poromiesten kanssa ei se muuten menesty poro
no muistatte minkälainen se teidän merkki oli
muistan
sanokaapa
muistan se se oli oikea poikki hanka alla ja ei kun tuota oikea poikki hanka päällä ja pykälä alla ja vasen vitaan ja pykälä päälle ja sitten oli toinen merkki oikea poikki hanka päällä ja vasen vitaan ja kahden kautta vita oksalla kiinni ja pykälä päälle ja sitten oli kolmas merkki oikea poikki hanka päällä ja vasen vitaan se oli kolmas merkki kolme merkkiä minulla oli
no mistä se johtuu että teillä kolme merkkiä oli
no - minä sillä niitä merkkejä että tuota niin kuin niin kuin lapsia täällä kun ruukasivat lapsille merkitä niin tuota aina vasan joo joo niitä merkkejä minulla karttui sillä ja on täällä merkkejä niitä on useampikin vielä yksillä joo
no mitenkäs niitä tuota nuo porot syksyllä sitten saadaan tuolta kokoon
joo nehän kun tulee lumi niin tuota nehän lähdetään sitten poroja hakemaan ja kokoamaan siellä on yksi poro otetaan vetoporoksi ja niin lähdetään - viedään aitaan sitten joukko ja siitä otetaan teurastusporot ja teurastetaan ja mitkä eloon jätetään niin ne löysätä ulos
no mistäs ne teurastusporot
ne on ne teurastusporot semmoisia kuin esimerkiksi tänä talvena niin tuota se on toisella vuodella eli se on no toisella vuodella joka on purraan niin tuota kuohitaan poro se on sitten niin seuraavana syksynä jo niin tuota lihaporo se on se lihoo niin ei se liho se kun se on tuota kuohitsematta se joka on se on niin laiha ja kurja syksyllä että kun se kiimoo syksyllä poro mutta ne jotka jotka kuohitaan niin ne on lihavat
vaan porollahan nimi vaihtuu aina iän mukana
joo niin se tekee niitä on ne on se on niin tuota vuorsa on toisella vuodella eli toisena talvena vuorsa ja sitten on sitten on kosotus ja - mikä se oli se kolmas minä en muistakaan se oli - kolme nimeä niitä vielä niin iän iän perusteella se ikä sillä lailla sanottiin niin se sen saa arvata että -- vanhako on kun muisteli että minkälainen nimi on niin
mikä se urakka oli
urakka oli se joka oli jota niin kuin nyt nyt tämänkeväinen vasikka niin eli toisella vuodella urakka oli joo se kun toiselle vuodelle meni se oli urakka se ja se oli toisella vuodella se ja sitten se oli vuorsa - taas seuraavana talvena ja niitä jo kuohittiin niitä kun sanottiin urakaksi niitä kuohittiin jo ja ne olivat teurastusporona jo syksyllä joo
no miten se se poro sitten kuohitaan
se pannaan pitkäkseen pannaan ja mies hyppää päälle ja se istuu siinä päällä se ottaa noin kynkästä tuohon kynkän ja se vetää tuohon ja istuu päälle se pidättää siinä ja toinen kontalleen tuonne taa ja se puree ne munat hienoksi joo sillä lailla kuohitaan se on kynkkä tuo kun otetaan se päällimmäinen kynttä kun kyljellään poro ja se siihen vääntyy sitten niin justiin niin leveämmöisilleen kun se on kynkkä otetaan kun se mies istuu jo päällä niin tuota se otetaaan se - toinen ja - takajalka tuohon tuohon ja se vedetään ja se mies panee kontalleen sinne sinne taa ja siellä - puree niin munat mäsäksi silloin se on - kuohittu
no se ei ole enää härkä miksi sitä silloin sanotaan
joo se tulee häräksi jo silloin
kuohittu on härkä
niin kun kuohitaan se on härkä
mikäs se kuohitsematon poro on
no se on hirvas
no kuinka paljon niistä hirvaista sitten kuohitaan
no niitä ne kuohitaan kaikki niin tuota ja se on taas jäähän niitä tuonne metsään niitä polkuja niitä raavaampia vähä urakat niin polkee ne nekin urakat jo toisella vuodella ja se niitä jää tuonne metsään niitä raavaaksikin ne on ne oikein oikea vankkoja - hirvaita ja se on vielä semmoinen tuo ennen tuota niin semmoinen piettiöksi jäävä joka purraan ja eikä tule häräksi se jää piettiöksi se on sillä välillä että ei ole härkä eikä eikä eikä kuohitsematon se se vihainen syksyllä on no minun päällekin lähti kerran tuolla olin oravametsällä tuolla metsässä ja siellä oli porojoukko niin tuota sehän se piettiö ei kuin lähti isot sarvet vielä kauhea ja kaula niin paksu niin että ja sehän sehän lähti minun päälleni ja mutta minä petäjän suojaan pääsin ja siinä se käyrsi ja minä kierin petäjään kun se käppyrä vetää ja kynsilleen kusta ruiskuttaa ja ja - en minä siitä niin tuota tohtinut lähteä mihinkään minä huusin koiran sitten ja ja kun koira tuli sille niin se meinasi - koiran mutta koira oli vikkelä ja se ei kuin takajalkoihin vain käsähti niin niin pakoon lähti ja haukutti kerran minä satuin semmoiseen
no ne härät ei ole vihaisia
ei ne ole härät on on niissäkin noin kun noin kun - ajokkaaksi opettaa niin minä opetin kerran oikein vihaisen härän niin tuota ajokkaaksi kun ne sanoi että vihaisesta tulee hyvä ajokas ja hyvä se tuleekin ja minä - se opetti niin se minulta repi kyllä niin tuo minulla on - uusi kangaspuku päällä ja se repi sen sillä oli kilosarvet vielä semmoiset niin kun minä sitä opetin niin ja sittenhän minä opetin sen että - sillä pystyi ajamaan ahkion perään pani ja minä lähdin tuolta Lampelasta tänne koti Onkamon kautta tuli tie ja kun se Onkamojärvellä tuli -- se tie ja se siellä säkeytyi niin kun se kun se tulla kun se ei tahtonut oiustaa ja minä pakotin se oiustamaan sitä tietä -- johtanut lumen tielle tuiskusi ja päällehän se tuli ja sitä ahkion liekkoa vasten kun se minun puski niin tuota sarvilla pukkaamalla se pani ja minä - siinä olin lujilla siinä - perää vasten kun se minua pukkasi mutta kun minä pääsin siitä niin sitten kun minä niin löin pitkäksi selän kenttään ja sitten kun minä taoin turpaan oikein niin se kun se kun niin siihen se jäi sitten ei se ei se tullut enää päälle
no miten se opetetaan härkä ajokkaaksi
se se kun hihnassa on - ensinnä opetetaan kiinni kulkemaan se pidetään opissa niin tuota pannaan aivan kurkun alta kiinni puuhun se opetetaan siinä pari vuorokautta ja sitten otetaan ja - nöyrempi lähtee niin vähälläkin aikaa kulkemaan niin kun hihnassa on niin kun se kulkemaan ja kun se kulkemaan lähtee niin sitten ruvetaan niin tuota sitä hihnasta otetaan ja tällä kädellä sitä tuolla opetetaan niin tältä oikealla puolen pitää olla se poro ja sitä kädellä hälvitä ja pukkia niin se siinä se oppii tyhjänä ennen ei sillä mitään pidä olla sitten mutta sitten kun oppii niin tottelemaan sitä oiustusta niin sitten pannaan ahkio niin kaulaan ja ja sitten sen kanssa opetetaan kyllä niiden kanssa hiki lähtee ennen kuin se oiustamaan rupeaa ihmetteli tuolla - että etelässä niin sitä miten miten hullun lailla se osaa mennä niin tuota kun se ei suitsia ole minä että se opetetaan niin että se menee se ei ole kuin yksi päässä on panka ja se on hihnat sivulla ajajan kädessä
no minkälaiset ne on ne värkit sitten jotka sillä on selässä
länget ja siinä on selkävyö ja siinä on - selässä on semmoinen vaatteesta tehty punaisesta verasta niin selkä ja sitten on länget on ja siinä längessä on semmoiset ruomat ja se on se on tämmöinen puu siellä vuottaraipassa joka on ja siihen sitten pannaan ne rakset niin siihen vuottaraippaan ja silloin sitä lähdetään ajamaan ette ole nähneet koskaan niin sen näki jo Kemijärvellä
no mitäs semmoisella ajokkaalla sitten tehtiin
no sillä --- hakua kuljettiin metsiä ajettiin poroja sillä haettiin ja ja sillä vedettiin poroja porojoukkoon kun löysi niin tuota - sitä ajeltiin metsiä selkoset ja kaikki niin hienolla lumella se oli ahkio semmoinen jolla sitä ajettiin sillä pääsi niin kun --- niitä mentiin mistä vain porokin mahtui ja se poro täytyi osata niin tuota kun se vain kädellä näytti niin tuota minne käsin kääntyä niin se kääntyi sinne ja hihnalla jos noin nykäisi niin se kääntyi sinne käsin sillä ajoi niin suoraan kun halusi ajaa se oli hihna ja siinä koukku vielä siinä selkävyökkeessä niin koukku siinä ja siinä jos olisi hihna siinä koukussa ja kun se lähti niin noin että vasempaan -
isäntä Jaakko Albin Ketola jatkaa no kuinka pitkästi tuommoisella ajokkaalla sitten saattoi kulkea
jo sillä sillä sillä sai kulkea niin tuota minkä päivässä kerkesi eihän siellä - suoria matkoja joka porojoukkoonkin pääsi niin sen kanssa päivän sai kierrellä sen porojoukon kanssa niin että sen pääsi siihen paikkaan niin mihin mihin se oli meno jos ei kerinnyt se täytyi olla metsässä yötä niin jos ei kerinnyt aitaan niitä poroja saada se häätyy siellä olla yötä ja joukko on kanssa ja se tulee - päivä rupeaa valkenemaan no silloin lähteä taas sillä lailla sitä kuljettiin
no niitähän ainakin ennen piti paimentaakin poroja
jo tuota se ennen piti kun kun se oli paksut lumet niin ne kun sitä hakattiin luppoa kovasti kuusta maahan minäkin olen hakannut paljon ja kaikki täällä on hakannut joka on poroja pitänyt tuota ei silloin tarvinnut lupaa eikä mitään hakea se ei muuta kuin meni metsään ja löi semmoisen luppoisen kuusen kun ei muuta kuin poikki ja maahan ja siihen ne porot kokoontui syömään sitä se oli keväisin kun paksu lumi tuli niin -- silloin täytyi luppoja hakata joo niin se oli
no mitenkäs nykyään kun niitä ei saa hakata
ei niitä saa nykyisin hakata ne tuolla ne kaivaa niin kauan kuin pääsevät lumen alle ja sitten ne nousee kun lumi rupeaa kantamaan nousevat ne lähtevät niin luppoilemaan niin kiertelevät tuolla maita myöten ja ja siellä luppoja nuolevat mistä saavat semmoista se on ne kaivaa kyllä niin kauan kuin ne pääsee lumen alle kun se kovaksi menee lumi niin se ei sitten pääse lumen alle ja se rupeaa kantamaan niin silloin se lähtee puista hakemaan niin ruokaa se sieltä nuolee luppoja niin puista ja noita se erinomaisestikin noita rämeiden laitoja jängän laitoja kun siellä oli niitä pikkukuusta niin ja luppoisia niitä se - enimmän niin tuota poro kulki ennen ja luppoilivat kyllä se on paljon minäkin hakannut olen niin - kyllä se kun nykyään ajattelee että kyllä se oli hirveää hommaa kun rahaa lyötiin laumaan no sitä kun monta kuukautta hakattiin keväällä niin kauan kuin päiviä tuli niin kauan sitä hakattiin luppoja niin myöhäiselläkin vielä hakattiin että siellä luppokaskissa niin vasakin jo joku vaadin joo niin se teki
no niitä puita ei mitenkään otettu talteen
ei ei ei sitä enää anneta lupaakaan hakata yhden aika oli että antoi Metsähallitus luvan että hakata tuolla semmoisilla rämemailla mutta ei enää anna sitäkään ei eikä ne juuri ole pyytäneetkään niin kun se tulee käsitykseen että minkälainen vahinko siinä tulee että puu lyödään laumaan poron tähden semmoinen se oli
no mitenkäs siellä asuttiin kun oltiin paimentamassa
no siellä siellä oltiin niin siellä oltiin tulilla siellä no - kyllä sitä tultiin aina kotiin niin ilta käytiin - kaatamassa ne luppoja niin tultiin aina kotiin yöksi ka ei ne niin kaukana olleet ne hakukset mutta - kotiin hiihdettiin yöksi suksella ja niin taas aamulla lähdettiin aikaisin luppoja kaatamaan poroille
no milloinkas ne porot sitten merkittiin
se merkittiin merkitään silloin kun se niin kuin täällä vasotettukkin on ennen niin se kun on kiinni poro kun vasotetaan keväällä ja se - kun se vasa tulee tantereelle niin se merkitään ja silloin se saa - emäkin irti menemään metsään sitä ne tekee ja sitten syksyllähän ne sitten niin kun ruvetaan hakemaan ja vedetään ajetaan niin sitten merkitään vasoja läpi talven ja sitten mitä jää sitten niin tuota merkittä niin - toisena talvena tulee ne on peuroiksi kutsutaan ne ne on palkisen omaa ne se myydään ne auksuunilla ja sitten ne jaetaan sitten poroluvun jälkeen ne peurarahat semmoinen se oli
no minkä verran niitä peuroja tavallisesti oli
kyllä niitä toisinaan oli niin silloin kun oli paljon poroja ja on niitä nykyisinkin kuulemma on niitä nykyisinkin mutta silloin kun oli paljon poroja niitä oli peurojakin niin monta kymmentä ne oli palkisen yhteistä omaa joo ne myytiin auksuunilla ja sittenhän ne rahat te - poroluvun jälkeen jaettiin
no tehtiinkö semmoisella ajohärällä muuta kuin oltiin siellä vain niissä hommissa
ei sillä tehty muuta kuin niissä hommissa koska oltiin mutta ennen ennen oli semmoinen minä - minä olen niin poroilla ajanut heiniä heiniäkin härillä niin kuin joita pidettiin niin vetoporona joilla ajettiin minäkin olen heiniä ajanut - se oli kelkat tehtiin ja ne köytteellä heinäköydet niitä oli raidot aina niitä oli monta yhdellä miehellä kun veti heinät pani kelkalle ja - minä olen ollut -- siinäkin hommassa silloin poikasena ollessa joo
no muistatteko te sitä raitotouhua ollenkaan
joo muistan - isävainajakin kulki raidolla Ruijassa ja sitten oli tuo Kaaperi-vainaja tämä tuo Narki-Reetin isä niin ne olivat yhdessä asuivat silloin niin nehän kulki vuoron päältä raidoilla niitä oli aina kolmattakymmentä härkää raidossa ja toistakymmentä ja niin
no kertokaapa enemmän siitä raitotouhusta
ja ja ja sitten ne kulkivat Ruijaan veivät voita täältä kun ne ostivat voita ne veivät voita Ruijaan sitten ja sitten niin tuolta Venäjältä haettiin Näsöstä ja Kannanlahdesta jauhoja niillä raidoilla niitä oli aivan ammattinaan semmoisia että raidolla ne - vedättivät jauhoja sieltä se meni monta viikkoa aina reissussa kun jauhoja tänne Sallaan ajoivat tuolta Näsöstä ja Kannanlahdesta joo semmoista se oli se -
no kulkiko ne niillä raidoilla muualla päin kuin siellä Näsössä
ei ei ne kulkeneet muualla oli tuolla on kulkeneet Torniossa kanssa mutta minä en minä en sitä muista sitä isävainaja se muisteli Torniossa ja isävainaja kun oli eli isävainaja isä kun ne olivat Torniosta tulleet raidolta ne oli tulleet tuohon Tervolassa sitten niin niitä oli oli niillä oli ollut tavaraa jauhoja ja kaikkea tavaraa niissä kelkoissa ja porot oli metsässä ja sitten oli varastettu - isävainaja muisteli niin - varastettu niin jauhosäkki niin tuota kelkalta siitä poronkelkalta siellä kun ne olivat kelkat siellä - tiensyrjässä siltä varastettiin ja se - isävainajan isä sitten oli niin tuota se oli käynyt kirkkomaalla sitten ja se oli velhonnut sen miehen sitten joka oli varastanut mutta oli se tuonut ne niin jauhosäkin niin tuota - sitten takaisin yöllä mutta se oli koskema tappanut sitten kesällä sen miehen joka varasti sen jauhosäkin koskema joka maasta nousee joo joo isävainaja muisteli sen että niin se - hänen isällään kävi
mitenkähän tuo sen osasi velhota
no ei lieneekö sitä sen kummempaa tietoa mutta se kun sattui se tuli pelko - niin tuota kun se kirkkomaalla oli käynyt se tuli pelko sillä varkaalla että se hätäytyi viemään sen niin - sen sen jauhosäkin pois sinne kelkalle joo isävainaja se muisteli sen niin - minä sitä muista muuta mutta isävainajakin poikasena vielä oli silloin kun sen isä hänen isä niin tuota raidoilla kulkivat Torniossakin niin joo semmoista se oli kyllä sitä oli sitten oli sitä oli vaikka minkälaista jos nekin - kaikki muistaisi oikein mutta paljon niitä muistaa kun rupeaa muistuttelemaan - paremmin niitä muistaa niitä vanhoja kuin näitä nykyisin nuorena - nuorempana niin en minä tiedä tuolla etelässä sitä - poron kuohitsemisesta niin sitä ne epäili kovasti että kun minä toimitin miten se kun sen minä vielä sanoin että minäkin olen yhdet hampaat purrut kuohitessa menneet minullakin ja näillä ei saata purra näillä toisilla hampailla ne epäili ihan kovasti mutta se minun vävy kun oli nähnyt jos kuinka paljon kun se oli tuolla rajavartiossa tuolla Petsamossa ja siellä se sanoi että siellä kyllä hän on nähnyt että totta se kyllä on kyllä minua tässä huvitti tässä toissa talvena minä kävin tuolla erotuksessa tuolla Naruskalla siellä oli erotus ja sitten niitä lähti sinne paljon tämä hammaslääkärikin täältä oli ja niitä opettajia ja poliisi ja kaikkia siellä oli ja siinä tulella - raatattiin minä kysyn siltä - oletteko nähneet ennen poronkuohitusta sanoi jotta ei - ei hän ole nähnyt että miten se kuohitaan niin tuota minä sanoin jotta lähdetäänpä aitaan siitä tulelta mentiin sinne aitaan ja minä yhdelle miehelle sanoin että näytetään poron kuohitus tuolle - no hetihän ne näppäsi niin sieltä hirvaan ja ja niin kuohitsee ja ja kun se vasiten teki vielä kun se puri mäsäksi ne munat sitten ja kun se minä vielä sanoin että tuota - puske vain läpi ja suuhun munat niin hiljakseen sanon sille niin kuin ja se sehän teki se niin kuin se mäsäksi se purikin ja kun ne suuhun tuli ne munan ytimet sitten ja ne ne munan ytiset ja kun se ja kun se oli verissä ja karvoissa kaikki ja kun se otti kouraan sanoi että syötävät ne olisi nuo mutta ei jouda syömään niin kyllä se hammaslääkärikin se nauroi ja se vei karsinaan sitten - erotuksen ja vei karsinaan itse kenelläkin karsina on ja sillä oli karsinan pielessä sillä oli jaloviinapullo ja se siitä kallisti ja se oli verissä ja kaikissa niin kyllä täällä ei täällä hukkaan mennyt hammaslääkärillä tämä käynti sitten sanoo minulle että lähdetäänhän - kahvitulelle kyllä se hän näki jo
tavallisestihan niitä ei tarvitse niin rikki purra
ei niitä - mutta menee se vahingossakin rikki menee se - on minullakin mennyt monesti vahingossa rikki kun - oikein kun tekee varmaan härän niin se tulee se vahingossa niin se sitten on jos se ne juuret jättää purematta se tulee piettiö joo piettiöksi se sanotaan joka jää niin kuin - keskeneräiseksi ne ei lihokaan ne piettiöt niin ne rykii syksyllä ja kiimoo niin ja ne ne ne ne onkin vihaisia oli ennen metsässä tässä kulki sieltä Lempäälästä ne kanssa ne olivat tässä meillä on mökki tuossa pellon päässä niin ne oli siinä niin kolme vuorokautta siinä mökissä kaksi autollista ne kanssa ei olleet poroa nähneet niin se lähti yksi mies sitten sen rouvineen tuonne meni tuosta sillasta yli ja niin tuolla tuolla on talo tuolla jokivarressa kaksi kilometriä niin sinne lähti ongelle sinne jokivarteen ja no härkähän tuli tiellä vastaan sinne näkyi joo sanoi että ääretön kun oli niin ruma niin mutta sarvet leveällä oli minä sanoin että eikö pelottanut se sanoi että ei hän tiennyt pelätä kun ne sanoi että ei ne tule päälle kyllä ne ihaili täällä kun ne tuolla ajoivat Märkälässäkin täältä käsi ja -- siellä on poroja aina tielle tuli ihaili niitä poroja että täällä näkee poronkin minä että ruma tämä on kesällä mutta talvella ne on komeita kyllä minua huvitti kerran tuolla Rovaniemessä oli Nivalasta yksi isäntä ja ja se ei ollut poroa ikinä nähnyt ja minä kun tiesin että - missä siellä on myötään porot kaksi ajokasta siellä Ruokasessa siellä on talvet siellä kartanon laidassa minä että lähdetäänpä katsomaan minä näytän nyt ja niin mentiin sinne oli semmoiset kilosarvet isot sarvet vielä se oli - hirveää kun minä menin vielä niin kun minä menin kaulaan sitä poroa ja oli oli että eikö eikö se loukkaa noilla - minä että eihän tämä tee mitään se oli hirveää niin että kun minä menin ja otin kaulasta sen poro ja isosarvinen vielä
miksi ne on niin rumia kesällä nuo
no se on se se on se karvanmuutto kun on se kun karva lähtee vähitellen ja se se on musta se alkukarva sitten ja laihat ne on kesällä se lihoo tässä vasta syksyllä syksypuoleen joo niin se kun näin näin alkukesästä ne oli laihat kun ne on se karva karvanmuutto joo semmoinen se on
sittenhän niissä on poroissa jotakin semmoisia elukoita siellä nahkan alla
on joo ai kurmuiksi jota sanotaan ne on talvella ne tulee -- kevätpuoli kun tulee talvesta niitä helmikuussa jo on kurmuja ja ne on taljoissa kiinni ja ja taljassa on reikä kun se ne ei tahdo kaupaksikaan käydä ne taljat kun se on siitä kautta reikä aina missä on kurmu joo ja se kun keväällä sitten niin tuota kun rupeaa niin tuota ilmat lämpiämään niin tuota se rykii ja niitä tulee sieraimista niitä kurmuja se köhii ja niistä sieraimista tulee hangelle kurmuja
minkä näköisiä ne ovat
ne on semmoisia semmoisia pikkuisia on ne melkoisia sentään niin on ne kuitenkin niin jonkun sentin kokoisia
toukkiako ne on
toukat ne on ne on sisässä toukka - elävä toukka joo niiden kurmun sisässä se pikkuinen toukka ja kun se niistä kurmuista pääsee sitten niin se rupeaa lihomaan sitten ja ja se karva karvakin kun karvat lähtee kaikki se rupeaa silloin lihomaan poro kun se vanha karva lähtee talvi karva se rupeaa sitten niin uuden karva uusi karva tulee se rupeaa lihomaan silloin poro joo
no mistähän niitä kurmuja tulee poroon
no en niin tiedä mistä ne johtunee oikein sitä en tiedä täällä kun oli se kassi kassiajo se josta minä äsken puhuin niin tuota Venäjältä kun ajettiin niitä aseita kovasti Venäjälle vietiin Venäjälle ne vietiin Suomen kautta ja sitten oli eläinlääkäreitä kanssa kaksi täällä Sallassa myötään ja minä lähdin sitten kyytiin niitä tuonne - Kannanlahteen niin tuota niiden piti siellä käydä kanssa ja minä lähdin kyytiin hevosella niitä tuolta Sallan kirkolta ja ne sanoi että että poronkuohitusta kun he ei ole nähneet ja se oli justiin niin tieltä ei ollut kuin noin kilometri siihen sitä sieltä valtatieltä niin sinne se oli - erotus justiin siellä no minähän vei sinne ne eläinlääkärit ja minähän näytin niille ja minä monta hirvasta purin siinä ja näytin niille minä että näin se minä kuohitsen ja te - te kuohitsette aseella mutta minä - kuohitsen hampailla kyllä ne nauroi niin kyllä niillä oli lystiä kun me sitten lähdettiin ajamaan niin heti heti sitä konjakkia niin kuoharille ja lähdettiin ajamaan konjakkia ja pirtua kun se sanoi että ei sitä pirtua saata ottaa se on
no sitten te olette metsästänytkin
joo min olen metsästänyt kyllä lintuja niitä vesilintuja ja maalintuja se oli se oli keväällä niin se oli se oli perheen ruokaa kun metsot rupesivat laulamaan
kertokaapas siitä soitimella olosta
joo minä kun tuota tuli kevät rupesivat metsot laulamaan niin tuota se huhtikuussa jo rupesi ja laulaa se jo maaliskuussakin niin sanovat hakolaulu maaliskuussa oli se ja se se tuli huhtikuu ja sitten toukokuussakin minä kun minä oli ahne pyytämään metsoja tietäähän minulla iso perhe ruokaa se on liha ja minähän kun minä ensi kerran menin soitimeen niin minä en minä en minulle ei - pyssyä velimies antoi ja isävainaja se suvaitsi pyssyn ja se velimies minulla tuota minä en ollut kuin siinä neljällätoista ja se velimies ei ollut - minulle pyssyä antanut niin se kun hän myötään kulki niin metsässä eikä mitään tuo ei se - osannut saada metsoa se se on - vielä se on elossa tuolla Onkamossa ja ja niin se minä saan pyssyn siltä sitten niin tuota ja se ei ollut kotona ja silloin ja sai se oli täällä se oli kylässä ja tullut --- kovaa se oli narissut että kun pyssyn - annatte pojalle niin tuot no annahan poikakin niin saako se paremmin kuin sinä ja minä menin ja isävainaja muisteli miten se pitää metsoa pyytää kun laulaa ja minä tein niin kuin se neuvoi ja minä menin tuonne tästä pari kilometriä niin se muisteli että siinä se oli ennen soidin tuonne tuonne menin tuonne järven päähän ja minä menen sinne no siellä kun siellä kaputtaa ja jo sihisti niin kuin isävainaja silloin silloin liikahtaa aina eteenkäsin kun sihistää no minä tein sitten ja minä pääsin näkemään tuolla on petäjän pankalla kärrää niin ja minä pistin lumeen se oli paksu lumi ja se oli pehmeä lumi vielä että ei tahtonut kestää hiihtää - ja minä pistin sauvani siihen että somman päältä minä ammun tuota niin metsoa tuota kun kärrää no minä laukaisen niin ei kuin alas vain mutta siinä ei kyllä poika kuunnellut toista metsoa kun minä menin ja kun minä tulin kotiin sieltä niin minä - isävainaja oli oli pirtissä äitivainaja ja se veli-Simppu niin minähän tuohon lattialle jymäytin metson niin että nyt se tuli joo se isävainaja sanoo sille minun velimiehelle Simpulle että katso nyt minkä sinä tuot tuo poika poika vain metson toi ensi kerran käy soitimessa no sittenhän se kyllä niin antoi pyssyn aina ei se kyllä se sitten sulatti ja minä lähdin sitten niin jäljemmin taas soitimeen niin kun minä pääsin sen päälle ja menin tästä yli järven tuonne tuolla tuohon Onkamojoki tuossa jokivarressa soidin minä menen sinne niin täällähän on ryske täällä metsoja on silloin en lähtenytkään kun ensimmäisen ammun ja se oli semmoinen harjun seljänne ja siinä oli pälvi siinä harjun seljänteellä ja siinä kun se kärrää metso niin tuota ja minä hyppäsin siihen lähelle jo - hyppäämiseksi sanottiin ennen kun metsoa - ja minä ammuin sen niin siellä kun toinen tuli siihen ja kun se - siihen niitä - henkitoreissaan se raato niin siihen iskee sitä se toinen no minähän ammuin senkin ja sieltä tuli kolmas sieltä harjun takaa taas nousi siihen ja ei muuta kuin tappelemaan sen ja sitten ne loput siitä minä yhdestä istumasijasta ammuin kolme siihen ja sitten minä menen sinne katsomaan niin että kolme täällä on vain no minä sitten kiertelin siinä ja kun minä kuusi metsoa ja koppelon ammuin ja kun minä poikanen olin niin sitä oli taakkaa minä olin väsyä sitten isävainaja kun oli vielä että mikähän sille on tullut kun sitä ei näy ja se oli aurinko minä tulin pälvi oli tuolla järven takana ja tulin siihen ja se aurinko paistoi siihen niin tuota minä nukahdin siihen mutta minä heräsin sitten ja niin lähdin järvelle ja se oli isävainaja jo tulossa täältä puolen että onko se loukannut itsensä vai miten se on niin no kun minä sieltä lähdin tulemaan niin se palasi takaisin tuosta ja no - minä metsotaakan kanssa tulen sitten niin jo se isävainaja sanoo sille sille velimiehelle että katsos sinä saat heittää pois koko pyytöhomman ette ole yhtenäkään keväänä höyhentä tuonut ja katsos sinä tuo poika mitä se tekee se oli minulla suurin saalis soitimessa että kuusi metsoa ja koppelo sitä koppeloa en olisi raskinut ampua mutta kun tuli niin likelle houkka minua niin justiin kun lähdin siitä niin en malttanut olla se oli suurin saadin kerralla niin mutta kyllä minä joka kevät niin kyllä kyllä meillä keitettiin linnun liha sekä vesilinnun että metson liha
no minkäslaista se vesilinnun pyytö oli
no se oli vesilinnun pyytö semmoinen semmoinen tuota kun tuli tuonne sula ja tämänkin järvi kun suli niitä tuli isoja joukkoja niitä merilintuja mustialintuja ja pilkkasiipiä niin tuota niitä tuli tähän järveen aina ja silloin sitä mentiin pyytämään ja sieltä aina keitto tuli ja vankkakin keitto ja kerrankin oikein suuri joukko tuli ja minä isävainajan tahdon että lähde sinä uittamaan minä tuonne johonkin niemeen menin vahtiin ja siitä veneestä ja niin se lähti sitten joukko oikein suuri joukko monta kymmentä jossa oli ja niin se uitti siihen yletyttäin minun minä olin siellä maalla vahdissa ja ja minä haulikolla rasautin niin seitsemän pyllistyi siihen niitä raanaan meni jos kuinka - isävainaja siihen tulee kokeilemaan niitä raatoja sanoi jotta no kyllä tämä ruokainen latinki oli ja raanaan vielä meni siihen jotka menivät pakoon sukeltelemalla ja ja silloin me lähdimme pois isävainaja sanoi jotta kyllä näitä jo on kerraksi mitä kun niin suuri joukko ja kun minä kun ne siihen yletyttäin tuli niin minä näytin itseä ne oikein läjäytyi sitten niin siihen kun minä ravautin haulikolla niin ja ammuin minä lennossakin niin vesilintuja monta minä lennossakin ammuin - haulikolla
vieläkö nykyään on niitä lintuja
- vielä niitä on mutta kun niitä on vähän sen suhteen mitä ennen se on se on tullut niin kun niitä ei saa keväällä pyytää enää - niin kuin ennen se on se on sakko ja ase pois semmoista se on nykyisin
no vaan entisaikaanhan on ei ole ollut niitä pyssyjä niinkään paljon niin mitenkäs silloin on metsästetty
oli niitä pyssyjä joka vain sai niin joka sai se oli semmoinen pyssy ennen vanhaan niin tuota semmoinen joka suusta ladattiin joo ja nalli oli silenteri joka pantiin sitten ne oli hyviä pyssyjä mutta se piti kuivat ei pitänyt kastua niin - kostui nalli niin sitten uusi nalli niin ei - kyllä minä ammuin semmoisella pyssyllä paljon metsoja aivan jalkojen välistä ladattavia paljon minä ammun metsoja silläkin ja niillähän ne karhutkin tappoivat ennen semmoisilla pyssyillä ei niitä ollut noita noita - eikä kivääriä siihen aikaan kun minäkin muista ei ne ollut kun sotamiehillä semmoiset ne oli
no vaan olihan sitä semmoista ansapyytöä
oli sitten oli - ei sitä ollut mistään kyllä kun se pälviä tuli no me paikassa kun pälviä taa tuonne järven taakse tuli se oli ansan pano että teeriä niistä pälvistä ja niistä sai teeriä
selvittäkääpä miten semmoinen ansa pantiin
no se pantiin niin ansa semmoinen semmoinen selko ja siihen lanka pantiin ja esimerkiksi tuo nyt selkoin pantiin ensin ja sitten tuommoinen pantiin siihen selkoimeen ja ansa pantiin ja ja tuommoinen pantiin sitten siihen johon se josta se lintu menee noin kahta puolta semmoiset puut pistettiin ja kun se lintu meni - siihen niin se tarttui kaulasta kiinni
minkälaisille paikoille ne ansat piti panna
noo se pantiin semmoiseen joka on niin kuin sileämpi paikka johon se - menee niin syömään kiviä ja sen semmoisia semmoiseen pälveen vain pistettiin niin tien laitaan joo
no olihan niitä vielä muitakin samantapaisia pyydyksiä
no satimilla oletteko sitä kuullut satimilla niin jossa oli neljä pölkkyä se halkaistiin pää ja siihen otsapuu pantiin siihen halkaistun päähän se oli hyvä pyydys ennen ja sitten - vitsasta korvakko pantiin pönkät pantiin siihen korvakkoon niin semmoiset jossa on oksat semmoiset ja niin vitsasta väännettiin se vitsa siihen selkoimeen siihen satimen selkoimeen ja sitten kirppa siihen vitsaan ja sitten kun siinä on niin sitten pistettiin noin se kirppa siihen otsapuuhun ja sitten on poljin oli siellä alla poljin ja siihen sitten niin siinä oli pykälä sinä polkimessa ja se pantiin siihen se kirpan päähän ja siellä oli polkimet alla niin kun se lintu meni sitten pistettiin kahta puolta että se meni siitä niin ja sinne peräänkin pistettiin noita hakoja niin - lehviä se käveli siihen ja silloin se -- kun se astui siihen polkimen päälle niin silloin se tuli niskaan sadin joo semmoinen se oli - se oli hyvät pyydykset ennen kyllä niillä sai mutta se on se sekin luvaton täällä kyllä sitä syksyllä lintuja kannettiin semmoisella kun se sadinjuonnot jotka oli oikein tuonne kauas selkosia myöten
minkälaisia ne ne oli
sadinjuonnot se pilkotettiin tie ja satimia pantiin se oli semmoinen juonto nyt johon se laittoi maata myöten ja sinne satimia laittoi niitä kun satimet laittoi niillä sai kymmeniä vuosia pyytää yksillä satimilla ei kuin joka syksy meni ja viritti vain semmoista se oli se pyytö satimilla se kyllä se oli hyvä pyytö se satimen siihen - siinä oli hyvä lintu menemään
no jos kartalle piirrettäisiin semmoinen juonto niin minkämuotoisen kuvion se teki
se on kun olisi tuota kun olisi tuota tuota kyllä niitä puita tuolla olisi kun näyttäisi niin tuota miten se se on se sadin se ei kun korvakot pistetään ja se - selkoimen pää sinne pää sinne sinne maahan ja korvakot on siinä johon se pannaan siihen se - siihen korvakko ja vitsa siinä selkoimessa on se kun sadin siihen alle laitetaan niin se kirppasimeen siihen vitsa ja noin siihen väliin sitä pölkkyjen väliin siihen otsapuuhun ja se sitten niin sinne polkimeen se toinen pää viritetään ja kun se menee ja lintu astuu sen polkimen päälle niin silloin se on mennyt
oliko siinä mitään syöttiä
ei mitään syöttiä muuta kuin havut pantiin aidaksi niin siihen semmoisia pistelyksiä pistettiin että se menee siitä alle joo semmoista se oli
no kuinka monta semmoista sadinta saattoi sitten olla yhdellä miehellä
voi jee niitä oli monta kymmentä -